Allura na u ‘maxhinar se jam një prind e jam e i mësonj biçikletën tim biri, e vu sipër një biçiklet… sipër njëi biçikletje e kërkonj të e bunj të ndihet a suo agio, të rrie mirë e të mos trëmbet e na ë se zgarrar ndo gjagjë, ngë i lurinj te fixha e i thom “çë bun, vrej se shtu bie”, kërkonj të mos e trëmb, kërkonj au massimu të i vu u cascu, i vu le si i thonë të ruhet… të ruhet ka <hesitation> skurse na bie te dheu e gjithë, però pa trëmbur përçë më no ai më shumë trëmbet më shumë ngë do të e bunj e i qëndron pra’ u trauma.